في يوم من الأيام، في جطوسة فضولية لجيت قلادة سحرية في الحديقة وأول ما لبستها صار عندها قدرة على التحدث مع البشر وبدها تساعد في أهل الحي، وكل يوم تكتشف فيها قدرة جديدة وبجت تصاحب أهل الحي، وأهل الحي يعرفوها وتتكلم معاهم عادي بلغتهم.